Pues keso ñu xa, <hesitation> redondoñu kesiyo ñu diwini xa kanu, martequilla, crema, pues nwena ñadi ndaxana xaku jamonñu xa ñadi, ndaxana inina ko nadi ñnajini awina xa kacana daui naxu ndada ndeni xa ku maru tyuni nu nadi xarana, o quen sabe in ka nayuu nda xaxi ko nwena ñatu xa'ana ko ñadi xinina nanyo xáa.